Pues internet nac ne cos buen buen ca nac ne par den rcabe beñ shilo nu beñ ra beñ ninu ra ste caro siïc canu pues re shune lo te llieche pues godid pues na nu internet nu na buen nac ne par ni beñ ne pues ra te cos ni ra te tis cos ni callac lo hislu cani cosga callac beene shilo nac ne lla na pues callac ne comunicar rrate par ten gac bene caro ne sua- sua shiñne caro sua saane caro buen nac internet pues stal ra beñ na rap ra celular pues shi shi galne cani ne beñ ra te famiil beñ ni nura siïc calluñ ne buen na nura biñi se ne ne pues par ra tare par callac ra biñi este loga cabe ra biñi strabaujne ni callun ra biñi ro llüs cuel pues ra biñi scuel na rate ra ro llü scuel na re nac re te ranche pues nu ne nu internet re ra te ra biñi ra pra internet ra pra computador par ruñ ra biñi stuui ruñ ra biñi este rui ra biñi rshel ra biñi ra te ra pregunt ni sheta nan ra biñi.